Songfru belai kheno khamjak twk suna ni kwbanngma lama tongo. Aa twkgo tui bai soda no dadi tei muthungdi kwbangma jorani bagwi. Amtwui muthung khe kwkham mawi aste aste kagwi fainai. Waisa telkar wngkhai folo bai kaham khe hukhe aa kwkham manwui kagwi thanai. Twk kwkham no suna hinkhe sor ni folo bai hupre ui swkagwi mano. Ahaikhe aa twk kwkham no twk humani saban bai horsa chamui tondi tei taini sal o kaham khe ragwi sukhai bo kwkham manui kagwui mano.